Boi ra, boi ra ira le tatagi nerei esi me teroka i nasow te, nafisaka i te, bolok tawei rafas boluk. Tei namei narrongan loka ira to keh ali ou ike lukun nafot laka mo tura boi abat a. Boi abat a me naroka mancia ra loka ira, ale nafalaru narikat fakasai matutu naroka nakarat kumu. Hambak si ira medoka i boluk capa-capa kumu boluk, ira me nasingeruk ni mancia ira ale kolor numu nasibukut o tewal masikit a loka, nugu baba botak sa ira, dodan sa natagi rei esi nai naparesa ni tompat fitauk a. I sampe rei, nekun bua ni tompat fitauk lomin a boi ra kusar sa Nasakabo lomin loka i, e naka <hesitation> na etale ni panggalan, ni ketu, niu niura ababis loka. Nugu baba botak a namau nagurait jatei, nawali namatakut i namau bua nalait i jatei. Rei lau nai tei, nugu baba botak nawali fanora tu matakira o nafuris natagi namuli maloka, i sampe lau wanura nafakawai ni wawina ra nai, nakuk o adoo minlen na nai nini tompat fitauk a rei dadi nia utuk kori la loka. Boi ra kusar sa, nasaka i bo lomin le mekun bo loka. Nini utan, panggala, fudi, sa sa nai tei ababis loka. Le guk numu magei? Tawei magei woun? Ale tatagi rei tapele nini tompat fitauk ira nai gafifin woun. Loka te tafitauk woun bua bua loka, mo tafitauk le tatanan nini panggala, fudi, isik nai tabail nini pis nai tafas nini nasu, fasa, sira isik tura mei tei loka ira, mei tei loka ira tafifas tura manla woun?